Ny al- ny alika zashy na koa hoe gn'amboa zashy, izy da samy magnany mahafinaritry anazy izy ka, satria misy zashy e sanagny io mba afaky e <hesitation> afaky magnaraky zakagn'olo zashy, da misy koa e sasagny da sarotry hangia ohatry, da misy mangeringery amin'ny a tokontagny ny sanagny maloto, da misy a madio avao koa akoa ny hangiandreo anazy hoe choi- chien de salon regny.